la reh najojkam sa siin chii' porque la re' reh nawesaam la ism reh re' chi akajkat o cualquiera reh acuerpo je' pa' wila mood nawesaam la reh najojkamla reh chi wi'koon más je' tah cha más ism pue más cut cha la ism.